വൈല്ലിന് പന്പുന എംകൊംജി നയന മദുരവാദ സംഗീത പൊസത്താത്ന ആദുനികതെ ബുക്ക വിനോദതനനു പഡിദി പൊഡു। ആയിട്ടു ഇപ്പുനംചിതന കേസരിദ രേകെ പ്രതിയംജി ദ്വാനിനു മസ്തു സോഗസാദു ബുക്ക ബാവനേര്ദു പൊഡുദു। അനിര്ദു ബര്പുനംചിതന നിധാനവാദ ദ്വാനികളു എന്ന മനസ്തിഗു ഉഞ്ജി സംതോഷദ അനുവാവനു ഉണ്ടുമല്പദു। ഒംദു വിനോദ മാത്രവത്തു ദേഹദ താളമേളനു ഉത്തമവാ� മാത്രവത്തു ദേഹദ താളമേളനു ഉത്തമവാവനു മാത്രവത്തു ദേഹദ।